איך ווייס נישט אויב ס'איז וויכטיג צו האבן א סענס אוו יומאר, ווייל ס'איז עפעס וואס מ'קען לעבן אן. אבער, ס'גיט זייער זייער אסאך צו, צו <hesitation> לעבן, ס'מאכט א גרויסע חילוק אויכ'עט ווען- וויאזוי מ'זעהט זאכן <hesitation> א מענטש וואס האט א סענס אוו יומאר גייט וועלן זעהן יעדער זאך אין א אינטערעסאנטע מין וועג